خليني بالبداية حاجيك عن نجاط الجوة بشخصيتي أنه أنا شخص hard worker إنه فيني ميزة مهمة إني أجيد العمل ال- الجماعي والعمل الفردي <hesitation> شخص motivated مو بالساهل إنك تحصل حدا هكذا بها العمر وبها الزمن.